Ƴewrugal ngulleefi terɗe ana wiyee termometere no ngattaa dee. A ɓilan ɗum e nawki maaɗa walla a fewtiniiɗun e tiinnde maaɗa hollan ngulleeki terɗe maa. Sabi <hesitation> ɗun woni ko ƴeewirtee kwa, faa keɓaa faamande <hesitation> nguleeki maa sanne.